Cuuri koyoo, nmaŋ a fo ňiŋ rasiyoŋo mee ňiŋ doo maanoo, i ye a soo taa to, i ye a faji, i ye a faji, i ye a faji fo a ye moo wo ňaama haa hani i maŋ sukuru ki jee, hani i ye koo danmaŋ ki jee. wo ka diiyaa nňe.,.